Wato kowanau wta pai ma tlarǝ ya pǝdlǝm na to nari tsima dai niyarǝ tlǝtlai rǝ yshǝghǝ to ma tlairǝ ghintǝn ya na nǝnyarǝ tsǝmvi mbǝ chyǝgha gutani ninya mǝllǝ aduwa ma mǝllǝ aduwa nyi pǝdlǝm na to kowanai ndwi niya nwna ghǝnji nǝja mǝlǝ shiri nǝkha nǝkha wgyu wgyu tlǝna mbǝ ghi mi wa lokachi shi mbwa mpa gyukya mpa, mbwa tsǝtsǝghǝ ˈyaghwa tsǝtsǝghǝ nǝ kha wgyi ma wgya khi na to niyarǝ wna ghǝtǝni nǝ kowanai ndwa mǝllǝ shiri nǝnja tsu mbǝ makaranta ma ƙava khi gaba ɗaya na to niyarǝ tlǝ niya wa kantǝgha shi neya kǝkǝli ghǝntǝna kwui to niya sari niya mpatǝghǝ dlǝma khi niya vaizhǝ yamwa ghǝntǝni niya vaizhǝ wsa zǝma ghǝtǝn na zǝmi to niya ƙǝlowa ghǝtǝni to zhai ya dzɑi di pwa pǝnyi niya mǝllǝ shiri niya kǝl mashǝnya niya sǝsarintǝghi niyari zdǝmri niya dzǝgha nkwali niya dzi kwa <hesitation> miya tlǝni ya to zhidai ma tlǝnǝyan wsa nwa kazhǝ niya fasa ko nga vǝzhi wgutanu kambǝragha ayi rǝ kumanǝ damuwa kǝla mbwa kwukwuli ghǝzǝ ra ɗa zhangi niya fasa tlǝnu To maya nǝ kirǝ haglǝ yua mana ma fasa tlǝnǝya na ma kwaɓowai mbura nkǝ zhina pa laifi niya nǝ kuma yaruwghum niya dlu kaɓowa gha zhighara mǝlǝ tlǝna zi nto ghǝzǝ a sa zha taɓa sam sam sam sam samwu niya fasa tlǝnǝya ko vǝzha gutanǝ ziu to kimbǝ iyakacha wsaiya mǝlǝ ˈma bo pa ka ngwu dlǝma ˈyi wsara sǝ tǝmbwu ˈyi kantǝghana ma djighǝnǝ kaɓowa shi zhi na ghǝzi naiya si niya dlǝrǝntǝghi nya nki bukata ni ghǝzi naiya kǝl niya dlǝntǝghi niya nkyi kaɓo makaranta ˈyashǝghǝni vǝzhuntwi ghǝ naiyan kǝl niya dlǝntǝghi niya dlǝ sabulu ri mi wa tǝgla ɗarǝ tsǝghalǝ kyainanfa niya rǝ kǝl wsa khǝzhi dlǝma kutanǝ kilazhi mi kantǝgha na kǝlazhi bisa pana ri bukataya si kaɓowa kwul na diya na waya mbanǝ shi tǝmbwu nniya dlǝrtǝghi mi kaɓowa glau na di ya na wayi mbani shi kantǝgha niya dlǝrtǝghi ghama wana shiri kantǝgha na ndzazǝna wa ˈgǝna ri don na kasa dubu ghuma shi ɓa rǝ ghlunagyǝ nǝgha dlǝrtǝghu to ma bukata ˈirri zha na ka nkir na ɗa pa wsara shafi dlǝr sabulu ˈyaˈfi dlǝr ɗayi dlǝr magi ghǝtǝni mbwagula wsu khi wa mbwa khǝ ˈma mbǝ kaɓowa zi to ma sǝghǝ ki miya mbwu nga tǝgli ghǝza na to zha shava ˈma damu ǝ wsakhǝzhu niya chigaba nǝ vǝlǝ wsa zǝma ghǝtǝni niya kǝkǝlli ghǝtǝn ndǝndǝri Ma kaɓowa sɨughǝ nga tǝgli wa mbwa nkirǝ ghǝnyi na to niya nki bukata ghi mbǝ gaba ɗay ghǝzǝ naiya vǝla ka ˈyashǝghǝ ni kha zǝm bǝraik ni ghǝzǝ nai ya dlǝ kaya bǝraikǝ nǝ pǝdlǝmi ghǝzǝ naiya mǝl kowanai wsu mbi har nǝza dzai rǝ hara tǝgli to niya rǝ chi gaba don ma zhina wsa nwi ndza dǝmwazhi sam sam sam samu don ma ndza ya dǝum na ndwa shi nai vǝla kazhiuwana shiri ma kondzulǝnna ragowa shi mbǝ kondzulu ndwa ghǝla shi mbǝ kondzulǝ ˈmau kondzulǝ ˈma ka ngi ɓa nǝmba raina ghǝnju ghǝzǝ ra ɗa ma ndwa kondzulǝ na sai nǝ ghǝnja mǝlǝ tlǝnǝ nǝghǝnja biya nbukatanji ni khi iyakacha wsai ya mǝlɨ kowanai vǝzhi ƙainan niya tabatarǝ chewa wayan nkyairǝ bukata ka gh.ǝniya ɓa nga iyaliya ghǝtǝni ˈyi tǝra ˈyi ˈwna ghǝtǝni mbagula kasasu mbǝ whulfanyi don zhi ndwa kwulǝ gaba ɗaya mbǝ gha nyi kowanai bukata ra sǝghǝna mi wa nkyangyi ngala ndwu na mi nigha zha wa ndwa sǝghi nǝ nja sǝghǝ ɗana ani damuwa ya zha mi wa shi kǝla zhi dzukwǝ na niya kǝllǝ miya vaizhi nǝnja ƙaavi nǝ nontǝ ndwa rǝnsǝghi ˈma ɓayio kǝlli dzuukwi niya rǝ vaiji nja ƙavi nja tsu nki nan gai bukata nǝ khi nǝnya mǝllǝ rayuwa ghǝnyi ghǝtǝni